الحيوان الأغرب الذي سبق لي أن رأيته من قبل هو الدب يعني حيوان يبدو خطير و له نضرة خطيرة من عينه تجد أنه حيوان خطير و مفترس و يبدو لي أنه كان على وشك الهجوم في أي لحظة على الإنسان رأيته منذ سنين او ربما أكثر بقليل في حديقة حيوانات كبيرة و دائما أتفكر أنه حيوان كبير و مفترس و خطير و يبدولي غريب.